أول شي إغسل الرز بشكل جيد تحت الموية عشان تشيل أي نشا، بعدين حط الرز في الجدر مع كمية يعني مناسبة من الموية، عادة يعني النص <hesitation> يعني كوب رز اللي يكبون موية <hesitation> بعدين حط شوية ملح إذا تحب وخلها تغلي على نار عالية، ولما تبدأ تغلي غطها وخفف النار يعني لمدة خمسطعشر لعشرين دجيجة وإتركها شوي، وبس الرز بيكون جاهز.